ס'געווען א גרופע חבר'טעס וואס האבן געוואקט. און זיי האבן געוואקט אויפן גאס. אינמיטן האבן זיי געזעהן שטיגן ארויף. און זיי האבן געמיינט זיי גייען ארויף גיין אויף די טורעם. זיי האבן אנגעקומען אויבן, זעהן זיי א וועלט פאר זיך וואס קיינער פון די וועלט האט דאס נאך נישט אנטפלעקט נאר די גרופע פון חברים.